Rehefa any amin'ny toerana tsy fantatro izany an, tsy voatery hoe any any ampitan-dranomasina, dia izaho mampiasa ny Google Maps. "Application" any anaty finday ilay izy an, ahafahana mahita izay lalana manodidina anao na lalana toerana tianao aleha izany e. Dia raha ohatra any amin'ny toerana hoe tsy haiko ilay fitenin'ilay olona, dia afaka hoe mampiasa ny Google Traduction, ahafahako mangataka manontany an'ilay olona hoe aiza ny lalana tokony aleha ahafahako tonga any amin'izay toerana ilaiko.